Izin qu'es palas moneas no poel alixal, porque enantis eran d'oru o de prata i la genti pos virutina a virutina diva arrascandu i ajuntandu oru i prata. Qué cuca es la genti! No sé si yo huera teníu'l acuerdu essi. Tovía me recuerdu d'anguna monea delas de peseta, que tenía las listinas assín peru ogañu las moneas ya no tienin veramenti el valol que marca la monea i, güenu, se ve que mos pahi bien.